Anggo masalah pakean tongan di amian golarna, masalah pakean pakean ni alak bujing bujing, umak umak, daganak daganak na ninnai anggo songon iba tong najolo, bujing bujing pakean niba marabit abit mei kan, mar busayan marbaju baju tangan panjang, molo umak umak nai tongan kan mar baju baju gamis mei, te sannari anggo iba kan mandung umak umak iba inda golarna marbaju baju gamis doma iba marbaju baju daster, mala songon songon tu orja tongan, marbaju baju kebaya ma marbaju aha, marbaju renda golarna na anggo di kampung, marbaju renda, marjilbab denggan kan, sopan mantongan nida na ninna bo, anggo dison tongan uida, nagamis gamis tu gamis doma, anggo di uta tongan, namar daster daster do mar busayan. Anggo songon au museng tongan giotku mardaster daster dei, anggo inda marbaju tidur, mardaster nai pentongankan martangan tangan pendek songoni kan, ahanai tolu tolu paropat na ningia i toru ni tot niba mantongan manutupi tot niba, marbaju baju tidur, anggo marbusayan tar jarang daui mar busayan do kan, anggo aha do, jarang dau marbusayan angkon na kaluarma sonondo baru mar busayan busayan ibakan, anggo ke ke mangaji iban tongan na mar baju baju gamis do, marjilbab ginjan ginjang, te anggo ibagas dontongan mardaster mi songoni marbaju baju tidur.